عشان تركبي الدراچه أول شئ تأكدي إن الدراچه مناسبه ليكي بعدين خليكي چالسه على الكرسي و رچلك تكون على الأرظ لما تكوني چاهزه حطي رچلك على الدواسه و إدفعي نفسك شويه بالرچل الثانيه حاولي تحافظي على توازنك إذا حسيتي إنك بطيحين إستخدمي الرچل الثانيه عشان ترچعي للأرظ تذكري إذا تبين تتوقف معك إضغطي على الفرامل إرچعي رچليكي للأرض مع الوقت و الممارسه رح تتعودي و تكوني محترفه.